Agaa oo bisio birabiraaba, birabiraaba are, bisio re'asiraaea eipa'oo ori ii'aa oo'ore bo raataro a riirii- haraaboroo o hura pitee bisio. Bo tabirirori bisio birabiraaba, parusuuraeaa, ori ii'aa bo tabiriri pita parusuu- haraaro. Bisio parusuuraeaa ori ii'aa bo tabiriri bo tabiriri bisio ariiriiabohara o bo araa'e. Aru araa'eehara, a uka pia tabiriroarei hura- haraaboroo. Bo tabirirori bisio o parusuuabaa oo'ore bo birabira'oo oo, bisio pita kakau kai eipa'oo. Aru aira taupabohara hioko'i pirio, bo kirako'oro oiraarei bo ai'o. Ha bo parusuu, parusuu'opa agaa, parusuuraea aru akukupita hukuiia, a uka riirii- haraaboro itokopa pita oo'ore bo araa'e kai eipa'oo. Ha o bisio ri bo birabiraarei, abai kasibaa sa araa'eu bisio pita koopii tahiro bo birabira'oa. Ha bo parusuu tabiriroarei bisio abai kasiba sa bii'eeraha airare heri'upa bo hituku, ioka tabeoea o bisi iisio tahiro hura'opa. Ioka bisio ioka to'ubaa kai eipa'oo. O porepore'upa hitaka oo'ore o ooru basi, o reterete'upa porepita oo'ore ooruu basiro, iisio pita reeto- haraaboroo. Bo tabiriroriarei bisio, <hesitation> a uka bai kasibaa sa abau baa bapiaro sisii'o'upa kure'ee pitee bo okuu. Hioko'i sa bo okuuraba kuree'eeraa o iisio airaba beriberi'upa rogaa kai iisio, uka eipa hura'upa. Ha bo tabirirori hioko'i bisio o riiriiabaa eipa'oo aru bii'eehara hioko'i airare heri'upa bo hituku kai iisio o reterete pitee bo ooru oirare bisio ioka to'ubaa kai eipa'oo. A uka atukarapita ou- haraaboroo ii husurori. A ou- haraaboroo o parusuu pitee, eipare bo araa'e beer aa, bo tabirirori sa itokopapita soobeasoo- haa'ohe. Bisio pirii'oeaa hitaka oorubasi hioko'i a bai kasibaa sa araareraa kai iisio. A paakoraea bisio pita paruu'oea bo ariabu, are parsuu'oeaa oorubasi hioko'i abai kasibaa sa iisio tahiroro huraau bisio pita bo araa'e kai eipa'oo. O eapaa pi'epitee porepita oo'ore bo ariabu. Hioko'i si'iebaa haia, o oru oira paakora raataro, bioga abeea bioga birabiraba. Ha bisio birabiraaba, uka at'e birabira'iai, a bai kasibaa sa opirobu uikiro si'i'au birabira'uropa. Hioko'i tu'uoaroha ii uikiroo aru parusuuihara, bo tabirirori aru ruihara boorii tootooroi ai'o'upa oo'ore bo atari bo ariabu hura'upa iisio, uka oru bo, uka oru bai boatoi. Bo tabiriri hioko'i aru boorii bii'eehara boorii bo eriroarei ai'o'uopa oo'ore pakeasi tahiro, bisio pita bo ua bo usio o iisio tahiro hura'opa. Are'uiaa bisio parusuu'uia, are'uiaa bo raataro, a riiriiribohara o hura pitee bisio iisio. Ha bisio bo tabirirori bisio birabiraribaa birabira hioko'i o parusuuriba oo'ore ooruari, bo ahe'a piro keehuu'upa hukuiia. O bisio opita bo kiikitu'oo oo'ore hioko'i bo birabira uka parusuuhareba oorubasi. Hioko'i iisio hoko- hareeboroo are iisio tahiro hura- haaboro. A bai kasibaa sa heriau hiko'i bo parure sa ai'oaboo, bo koukou parusuu'upa biraa hioko'i bira iisio tahiro huraba. Bira iisio reetoro hurabaa hioko'i o parusuu'upa oo'ore ariabuari, ooruari. Hori husi roga'a bo ooru, bo ooru oorubasi a itokopapita parukoro- hareero oirare oo'ore bo ariabu. Ee.